<hesitation> Raha tiako koa zany de <hesitation> le mihai- haino- mihaino hira zany tena tiako, satria <hesitation> amle hira iny zany an, igny zany mahamety manosika anahy magnandra ohatra hoe magnandro le raharaha zegny ataoko akeo, de mandefa hira zegny mety mahavoatosy <hesitation> maha- tsimisitonona zegny tiako alefa koa zany zaho.